Ie, azo heverina tokoa fa karazam-borona ny pingouin satria izy ireny dia manatody ary ny vorona rehetra anefa dia manatody, faharoa manarakarak'izay izy ireny koa dia manana helatra, manana helatra bory nefa tsy afaka manidina toy ny vorona rehetra izy nefa.